Injo capia punna arakki appaka dampu nampa punna arakki na usse lohe buangangna ka biasa kunni mae tau a ammakei baca-baca nampa injo baca-bacayya tala sumbarang tau ngusse i jari biasa bangsa nakke tala ku usse i jari lampa a ri taua nu rie pangissengang na nampa lampa na baca-bacai njo capingku nampa punna maing mi na baca-bacai ballomi capia bangsa na issemi nai patanna nai tania patanna jari nakke punna na baca-bacai i biasa injo kuutte ammake ji ere nampa na baca-bacai injo erea nampa punna maingi na baca-bacai ri sirang minjo capia biasa injo nakke-nakke ji na suro anrio injo capia ammake ere nu maingnga na baca-bacai ka pambatei punna nakke mi inni karaeng na jari punna tania nakke na itte tappa-tappana natuda i nampa tappa jallo i jari ballo ni inni ri pake ka lohe inni palukka kunni mae nu usse mi to kun